حيواني الأليف المفضل هو القط، أحب القطط لأنها مستقلة ولطيفة في نفس الوقت شخصيتها مرحة وأحب كيف أتعامل معها، وجودها في البيت يضيف جو من الراحة والهدوء، القطط تحب اللعب وتستمتع بالباسات الهادية وهذا يعجبني، أحيانًا أشعر أنها جزء من العائلة.